Be mi pensu pensu propi dë si përché cuand al an cuaicoza che a va nen opüra a völu a völu fete capì cuaicoza a s'fan capì comuncue, al an al an l'emusiun, a prövu a prövu anche lur pensu tante coze tipo tristezza cule coze li pensu